<hesitation> ho andreo mpandeha mandalo tafio-drivotra ansena a de <hesitation> atao apetaho sara ceinturendreo de aza misy mandende alongany fa <hesitation> ef ye efa mihezaka zay a magnano zay ampiala ansena malaky anatin'ity fa raha ohatra tafiala anaty ty ansena de mizaka amindreo akeo foagna zay fa sisy atahorana io fa juste raha mandalo foagnany aby.